Tabo eng naaba talala ama taba atubalumo menabo tawabai, ninna naaba tee o awoi naialima gawotawamo tee peekauka tee kalomo kung alili ule awatewa uweai, nabawo tamaliai aaska palabago. Ninna tee o naaba aas palabo tandimo tee o kala naa ule ulei ule naba gawama uweai ule tontolo waliai, go kam maliai ule teke ule tolulu goi tewang teuka naaba talala ama aasi atubalumo. Eng ninna naaba walengei asing gaupenna muule, tee walengei gaupenna naaba tee olo oolo ninang tee talala ama aasi palabago, tee peekala tee kalomo tee walenge poama napo olomoma atubalupe. Ninna naaba talala ama aasi paba amo, ninna tee wolewole, tewo nado lidukama wolekai tolowai Teke tolulu goi. Eng ningna tee enang o wia nee nammee asing woopalako tee talala amaka tee aasi paaba ago tee naaba ah tee mo wia tee teu ule olo oolonga tapogas tewago tee lepo meeke aas paba o tawango. Ninna naaba tee kitau ke gawamo tei kitau naba tei midualima naaba gawako nii wonnawike asing teteka ule aas paaba epe ule teitei ninang tei kitau ninang miduko kalapalilio wiumata kabie potewaliko tee naaba gawako tei nau asing talinawalupe tee gawaitolowai naaba. Eng tee naaba teuka tee ule aas, aas ka pala epe. Ninna naaba, naaba aas paaba o taumo ninna tee o walengei asing gaumo muule, walenge <noise> naake, walenge tee ule lepo uilanuwai ninna walenge uilanumo tee leluke naaba gawitowai Eng tee tewa gawalama tee aas paaba o tamuwai, pa- obomalino ninang kaleuko, eng tewago tee teu naaba lepo kalapabaluko. Tabo <noise>